آخر مغامرة كانت رحلة صغيرة للواحات والجنوب، <hesitation> الجو كان مليان حياة والطبيعة رائعة حسيت بروحي بعيد بعيدة على ضغط الحياة اليومية.